Oyi ro grɛse, towa tawɛ wa ha'iri lii ho grɛse antike na, abe ba grɛse ra we a niinɛɛ, ba fena zuna ho ekritiri, oro bio ba egiptiɛn ra ɲan berɛ ɲan zunra han ekritiri ra. Sinɔ wayi dia han dikisiɔnɛri ra cururu, han mora cururu orizine a han gɛrɛke, donke to ho a pepile nɛ berɛ fena yira hɛna.